Ny ahafahako manome antoka zany a fa miaro ny tontolo iainana ny sakafoko de voalohany aloha 'zaho tsy mampiasa saribao, tsy mampiasa kitay koa, fa ohatra hoe mampiasa gazy ireny, mampiasa lafaoro, de ohatra konko hoe miezaka tsy manarinary fako eny rehetra eny, ohatra hoe sakafo tsy lany zao de ariana, tsy mety ireny, fa mandoto tontolo iainana.